<hesitation> Fikafika fanatonoana sakafo tsy misy atahorana, voalohany indrindra aloha sasana madio tsara ilay sakafo ah, raha ohatra izany hoe atono ao anaty lafaoro ilay sakafo de tetehina de alefa ao anaty lafaoro de may iny miala ao, masaka miala ao, fa raha ohatra hoe atono eo ambony afo izy de avadibadika matetika de andrasana ho masaka tsara izay vao bataina de tsisy atahorana intsony izy amin'izay.